Ko ɗiɗi waɗi miɗo waɗa heɓɓude njiddaade fiyaangu ngal, Misal ko yaasi ɗiɗi ɗum njiddaade fowru ko wi’ete njangol ngam waɗa ngal e ɗiɗi goɗɗo ngal.